په الجیریا کې هوا د کال په موسم پورې اړه لري. په دوبی کې، هوا ډېره ګرمه وي، تودوخه تر څلوېښت درجې سانتي ګراد پورته ځی په ژمی کې، په ځینو سیمو کې یخ وي، خاصتاً د غرونو په خوا کې واوره هم وریږي. د الجزیر ښار، معتدله هوا لري. په می میاشت کې تودوخه شاوخوا درویشت درجې سانتي ګراد وي. باران هم لږ لږ وریږي، خو هوا عمومًا ښه وي.